Yeye wafɔ na wafɔnɛ <hesitation> zɛvi wʋ awʋ yeye wani lanʋ mɛ awʋ iyeye wania afɔnaka ɛkʋbʋɛ kɛnabɔ ninyeza li awʋ iyeye makʋta ka kɔlɔdi makʋtʋ zemʋ dʋyɛ nʋ yebi ɛlɛ togovi awiyeye makʋtʋ ka kɔlɔdi kɔ makʋtʋ zemʋ dʋyɛ alo ɔlɔdi makʋtʋ yadʋyɛ ɛtsɛ awʋ yeye afɔnaka kʋ yakʋtʋ wʋne yakʋ wʋnefla yɔba ɛtʋfʋe alʋ wa nialiɛ awʋ iyeye ɔlɔ ɛkʋedi bʋa kʋ ɛdʋenye lifala mabʋɛ nʋ kɛsɛ fa dʋ ɛnamʋ alʋ ɛnamʋ alɛnɛ bʋakʋ ɛtsɛ ɔmabalɛ bʋa itiebʋ akʋ ɛsɛnɔ yani yeye kɔlɛ kɛnʋ edini kʋ <hesitation> usealu ayaɣla dʋnʋ ava nʋ abʋɛa kʋ ɛsɛdi ababa ɛtsɛ makʋtʋ balɛ ɛsɛ kpata mazɔɛ azɔɛ vlatsɔ la yamʋ yakʋtʋ mli mɛ yeyela yakʋtʋ fʋsʋ itsede nʋ tɔyekele dʋ ɛlɛkɛ ni mɛ awʋ iyeye la ɔlɛ ɛkʋedi bʋakʋ akɔneya nʋ edini kiti esia adidita ɔbavʋ ta koe kadi abʋavʋ a kɛ bakʋtʋ yɔfʋne.